Sri Lanka kuape jaeko oime tropical vi oime ˂hesitation˃ kirei ye jaivi va mayo septiembre pe oime vi octubre pe jare enero pe oimr jakuvo va vi oime vi iviakiva erei iviaki ye pe yogunoi opaete año pe iñaki